Allora, in iscola sa materia chi mi praxiat de prus fut sa filosofia, non mi praxiat sa matematica, eststrnu poita funt duas materias cunsideradas scientificas. Ma sa matematica non m'est praxia de u'certu puntu in poi, poita su professori mi narat ca non dda cumprendia e deu narà dda cumprendu ma chi mi nars ca non dda cumprendu non ti dda studiu prus e aici apu fatu. Sa filosofia invece mi praxiat, m'est sempri praxiu <hesitation> s'arrexionamentu, sa filosofia e u' atera materia chi mi praxiat fut sa psicologia, nosu dd'eus fata me i' magistralis e poi dd'apu fata a s'universidadi. Sa menti <hesitation> sa menti cumenti funzionat sa menti de s'omini. In filosofia mi praxiant totu is autoris, dognunu M'at donau calincuna cosa, m'at fatu cumprendi calincuna cosa, oppuru m'at imparau <hesitation> a fai u' passu diversu <hesitation> in base a cussu chi apu imparau de issus. E seu sempri stetiu bravu in filosofia, <hesitation> cussu ddu potzu nai poita ca u' annu in s'urtimu annu de sa iscola apu tentu u' problema de saludi e apu fatu u' mesi in 'spidali, propriu su mes'e marzu, u' mesi chi fut prus importanti po sa preparazioni po s'esami <hesitation> e mi fue e seu andau avanti cun su programma a solu. A su rientru a iscola sa professoressa m'iat nau, m'iat domandau chi mi fut aggiornau cun su programma e apu nau de sì, e m'at 'ofiu pigai a sa sprovvista e m'at interrogau pentzendi, po biri chi veramenti Ballia calincuna cosa oppuru chi non ddu ballia. Apu fatu interrogazioni bella <hesitation> e a sa fini m'at donau set'e mesu, però at specificau a totus chi fut su votu prus mannu chi iat donau de candu insegnat. <hesitation> issa puru est de is professoris chi m'ant imparau calincuna cosa. Nd'apu tentu medas professoris chi m'ant imparau <hesitation> non funt stetius su an ca mi seu agatau mellus, mi nd'aregordu unu chi mi poniat votus malus, narat ca non tenia sustanzia in su chi scriia, u' professori de italianu, eppuru deu fui <hesitation> pigau po custu professori, non cumprendia poita mi narat ca non tenia sustanzia <hesitation> fut arribau a su puntu de de mi ponni tres u' 'orta e de ponni ses a duas cumpangias chi ddis ia fatu su tema. <hesitation> quindi aici est sa iscola